Telu hulu, hitu falu hulu dua sana hulu lima lima hulu falu sio hulu esa dua hulu ha ne hulu ne